Gny fomba hampiriman'enta feno mibosesiky da tsotra. Alahatsy tsikiraidraiky aby andraiky aloha gn'enta na lamba regny zany fa tsy avy da asisiky avao. Gny mibosesiky da tsy misy hevitsy. Fa tsy maintsy alamy tsikiraidraiky lamba reo, foro ahoro amy fomba fagnorognanan'anazy, de atikitikitsy tsikiraidraiky igny milamy, zay vo ampidiry agnaty armoire, fa tsy avy da atikitikitsy mibosesiky avao fa nofa tsy milamin'igny, tsy ho tafiditsy amin'igny sinitry ndre abosesiky manao akory. Alamy soa igny, da amizay kelikely izy, vo mora tafiditsy agnaty armoire, mora misoto anazy mora mampiditsy anazy. Ankoatsin'izay tsy mety.